Toh ci zu wa ndan anu wapan sansan wa pa ku na zin’u jìjì ye ba u rí na zin nu wapan’a i na tsa za u urì na yi bu bata ti <noise> i be a nu wapan u mbya kam an inda mci’a arayuwa mbya dan sansan wa pa ku na tsa wa ri tsa za’u i be wa be chu wa i fintwen, so mbya dan ri ci sansan u ma ci ba pa, u yi pa ku ci, ku ma u ma nana ba a ku u ma na ba chidon u yi inda u ri bau u mbya kaman inda ncia jinyana, mci pa mma ba mna ba dun urì ba dun uri tsa a bu a ri wa wei a achidon jinya na be dan u ci Una tsa bu a sansan, u na tsa hali ba sansan una nde o bu pa ba, u na nde o ji pazun na dan yi pazun ba kuma nna mbya dan sansan dan u, utsa in’ a rayuwa ri’ <noise> a húna i na sansan, su a rayuwa uri tsa fintwen a na wa baba ci ya bua sansan ba nna nbya dan u zin u tsa bu wa sansan warí mbu mikyin ba chìdon ba aku chidon ri a una ba pa wa i fintwen so ubya ko anu wapan uma zin kaman yenda a hín a ndan dan in ci a u ma ci nwu wapan sansan dan u zinyi wa pan u ma zinyi wapan uri yi bu ba zun a uri dan ko be dan jinya na mci ba’u u ma zia nu wapan ba ama ko u ma ci ji zu u chon wa pazun ku fo ba aji ya kun ajiya iko wa u ma chon dan pa ku fo ba Uri tsa tsakai dan yi dan nwuza mi o aji’a fye dan u doun na kau u doun i zo apa jukun ba jiji ye ba ajiya fye dan u doun i nu, u doun ni chin kun ko u doun ri nu a wapan wa apa ha ri yi a ba, so na sansan, jiji ye ba na yi aji na ci akun na pofa pofa fa ba toh bya be dan ncia u ma nde fin’u de danyi pazun, weni yo zun di yu uri kan pa baba i bya a a be a ri a u ci yo a, so na sansan umana tsa arayuwa wa i fin twen a ha u tsau wa ri nde ri nde chidon wa una ba ri shea shi bu chidon wa ri nya zin bu zhidon so u bya u mama zin nu A wapan ba pa, ko u mana zin u mana tsa a bu ba zun bu ba u mbya dan san ba u fan jin ama, let's go so u mbya jinya wa u cia be fo dan u na tsa bu a sansan a pa a zun pa pyi’a, pa nyi’a, pa twan ya pa a dzwa be dan a ti a nwu’a ci a na nyabu, ci pa na tsaza apa ha na tsana pa, na tsaza pa, na tsaza pa ha so i mbyam nchon a nzinji i bya bya bu guda a twan a bua capyin ci dan u ci pa fan dah pa ui u mbya jinya na apa ma dau-da u ma fan da yu, u mbya uri ci pa sansan i be pa ri a hun’a a bua ka kwan pyi’a ci dan u ci pa tsaza u mbya jinya pa ma nde, deku to bi be’u, u ma tsaza’u ko pa zun ma dan mbo na bwau u ma yi kau ambu-za ko sie guda nzun u ma nde yu da an ah nwuza rai o. Abua ri ya u pan u ya nii u jii baa baʒhenʒhe’u ko u pa u ji. Yo mbyaa a’bu a tei kwayo kuma u ci pa’ gban mikyin, u ci pa’ ci ba kahuri, u mbyaa u ma ci ba hakuri, voi sun’u bua sunsun ba, u ri tsabu, ki bye yo’ wa cia u tsabui, wa cia numa juna m cin pa’ nde bu na so ʒo i jiji apa’ du bua am ma ngangag m ya du bui ba, m cī pa’ au mma du bu jinna, ndi son’ z’o dan du ma m du buwari au duō ba, ndi ciba yo bun wa’a nn du buì. U mbyaa yiri hali ahun’a a hali wa sansan ama lokaci waa u ma da pa’ ba bua, ba bua, u ma dan to au ma u chon u ya pun bua, ko u na nga u chou u tsa bui, ko u na nga u du bui ba gben’i, to mbyaa iri hali ahun’a na san’a ba, so’u a hali wasasan u na tsa’ u ci pa’ ba hakuri. So hakuri’a ri tsaʒa’u, uri tsabu’i be cio wa, to wa hwa nyina m chon m da cii dan, u ma ci pa i fintswen, u ci pa’ nya bu, u ri du bui kuma u ma do ba’ mpon, u ri nde kin ya be bu ba dan akin pan bui, kuma ri tsaʒa’u u mbyaa kama nde wa m cia jin’a ayom ba atam ba na ni ayo ba tam ba’ fonfa, na butso gomnati ma be tsa’ be retaya, be dʒuni yi ye butso, so u mbyaa wa cia u ma nde kini’u so dān u ri tsubu’a na u tsabu’a na u nde kin’u, so be bu bari uri du bu, bari lokaci’a yoi ma ʒan u ri du bu bari, so u mbyaa yi be rayuwa waha wa u ri na tsa’a ī nda padʒun i tsaka bau ma i danyi danra nde wa u na tsa rayuwa u ra na san, nde au u na tsa’ bua na san’. Abua sansan’u. Be dan abua u ma ta’ so’i abua uri ben’i, so mma vo’ ani mbafan, ni do’i ya ni taa ɓua san san yinna nyinu wa kin, anwu’u ri dui anyinu’a kin bei da ah-eh anwu’u pa’a ha, be apa’, apa’ sansan, cia pa’ ba damuwa ba apa’ u ma nde ndekuto ya bye kui tsaʒa’u kuma kui yi be aʒin’a ahun’a ri bau, ma ba hun’a ri ka’i sake ba baʒhenʒhen so na sansan u ma na tsa rayuwa ki fintswen’a, u tsa’u wa koma kani ri fovyah rayuwa i, so ri sansan u ma na tsabu u ba u ci pa’ ba aʒin bu cidon, u mbyaa u ma ba’u aʒin’i u cidon ba. Tun ba bua u na tsa u tsa we i hwan’a so na sansan u ba ʒin’i cidon u na tsabu we hwan̄a, u ci pa’ ba don u ya be, u yi be wa u na ya yo, u yi bua u na nya’, u yi, u bua una chon’u ba, so ayi hali’a na na sansan, so u ma na tsa yii hami’a a na sansan ba damar so u mbyaa ko, nda <hesitation> mbyaa dan u na tsabu ba sansan u na tsa’u wa hunna vinni ba u na tsa bi, u na tsa i jiji nyini’a kin.